Tue puezìe a m'piazu propi tantu e vurìu mandate si pös lezi tüte le puezìe chë ti l'as scrivü e si l'as gia fait ün libbre e si pölu catelu